an nana a soobaajo gonga ba ngam mi laari, mi sifi mi laari a ɗo wara ha pelle am un to woodi ko a yiɗi, a ɗo nodda am un woodi ko a yiɗi, min bo to mi ummi tefugoma ma mi yiɗi huunde feere say a hokkam aa a warata a ɗo mari kuugal 'kaza' 'kaza' nyannde ɓe nanngiyam ha' asibiti walaa mo mi arti noddugo say an, ammaa a waray say ɓa'wo balɗe ɗiɗi, a holli a damay ammaa to damuwa jee ma un bo jotta jotta a waray a biya ɓe balle to mi hefti moy on an jotta.